Este natuu nu chuvayo jaa keeyo yua natu kaa vijiin yua, chii este suni ioo ora tuu, chii sa’ani mayo tau nteyuu jaa keeyo jaa ña’a, tee nuu ioo uu ni ta’ayo, xii uni ni ta’ayo, te ntí’ni nteyuu, yuate chaatuyo, sa’atuyo inka jaa keeyo xii nu tuu kua’ayo te este ntoo tauga nteyun te yua keeyo te ante inka kiuu chii tuu tuo suni tuu sa’a falta xaa es lte tuu jinu ñu’u xaayo kaa vijin yua chii este suni navina ninkuu yaúú xaa nuu este chaa kaa nchuva’a jaa este kakayo luz luz yaa te suni tuu, suni tuu chii, yauu xáá ki’i te tuu suni kuu keeyo syabu ntetuyo, suni kuu diariu ni sa’ayo nani jaa sa’ayo nani jaa sa’ayo te kasi iniyo xii kuusamayo pero tuu jinuñuu vijii yua.